فكان ذلك مرعبًا جدًا للطفل، فهرع الولد إلى أمه خائفًا أخبرها بأن لعبته بدأت بالتحدث، فلم <hesitation> تعره أمه أي اهتمام ، إلى أن سمعتها تتحدث حاولت التخلص منها، ولكن كانت كل- كلما رمتها-رمتها خارجًا كانت تعود اللعبة مرة أخرى إلى الداخل، وعندما استشارت حكيمًا في ذلك أخبرها بأن تحرق اللعبة وقد أحرقتها، ولم تعد مرة أخرى.